ءء كان اللوكسور المكان اللي أنا زرته وكان زي ما توقعت بالزبط المعابد اللي جوا والرموز الفرعونية والأصار والتمسيل الكبيرة المكتوب عليها بالهيريغو ليفاية المكان ده كان جميل جداً كان جميل وتبسط وعرفت أحد تكلم للاجانب